شوف اخويا عندي هاد السيارة هدي جديدة مهيش ماشية بزاف وموتور قدقد شعرة طولة نقية ماشي معاودة كلش فيها جديد نحسبهالك شوف اعطيني بري ن- <hesitation> نيقوسيو شوية نعطيك يعني احسن سعر راهو في المارشي دوك قع